Haghire managhiro tofauti, haghire naghiro lwacha kwakula kumki, ghakinaghiro kwalao mpaka ukoleke lubha haghiri iwacha yategemea uchafu lo nkwakula lunjene lwiya haghire uchafu nimaghwe hangu nifindo fithito luvaha kwairima kula na naghiro lwia urwe lakina haghiro lwia mdu lwebhwara mbai uiname mbai lukuchukula mashashi matakataka kwairima i- ikula. Lakini mandoghaya marwe ghalemerie ghachishigha inaghire lia irwe yeshukuma nyo kwairima ikula.